पांच चीजों जेतू लिया हमें रुचि कारखाना सकूं बाणे तैतू मुदा आमूक सबसे आगे टमाटर प्याज मिर्च नमक चैई अणी जे एजी चीज ना अई तहे या खाडक अनूणो या यूको बाजों सेजों सामने खाएं ना‌ सकी क्योंकि आमूक अ नूण का टेस्ट नूण के बिना खाणक ना‌सकी बाजे तेतूके बाद हामूक मटेरियल सब्जी दाल चेइ तबे सामने तेतूक बाडे सकूं जे एजी चीज ‌ना‌‌अणी तबे हामे खाणक सकना बाणे।